Hiɗəu gbək mɨɗfəng fwaɗ tuf kwah mɨskaata fwafwaɗə taambiɗə puu puu mbɨɗɨhiɗən puu mbɨɗigbək puu mbɨɗimɨɗfəng puu mbɨɗifwaɗ puu mbɨɗituf puu mbɨɗi kwah puu mbɨɗi mɨskaata puu mbɨɗi fwah fwah ɗɨ puu mbɨɗ taambidə gbammashashi gbammashashi mbɨɗihiɗa- gbammashashi mbɨɗigbək gbammashashi mbɨɗi mɨɗfəng gbammashi mbɨɗi fwaɗ gbammashi mbɨɗi tuf gbammashi mbɨɗi kwah gbammashi mbɨɗi mɨskaata gbammashi mbɨɗi fwahfwahɗə gbammashi mbɨɗi taambɨɗə mɨɗfəngmashi mɨɗfəngmashi mbɨɗi hiɗəu mɨɗfəngmashi mbɨɗi gbək mɨɗfəngmashi mbɨɗi mɨɗfəng mɨɗfəngmashi mbɨɗi fwaɗ mɨɗfəngmashi mbɨɗi kwah mɨɗfəngmashi mbɨɗi mɨskaata mɨɗfəngmashi mbɨɗi taambidə fwaɗmaashi fwaɗmaashi mbɨɗi hiɗə fwaɗmaashi mbɨɗi gbək fwaɗmaashi mbɨɗi mɨɗfəng fwaɗmaashi mbɨɗi fwaɗ fwaɗmaashi mbɨɗi tuf fwaɗmaashi mbɨɗi kwah fwaɗmaashi mbɨɗi mɨska'ata fwaɗmaashi mbɨɗi fwafwah ɗɨ fwaɗmaashi mbɨɗi taambɨ ɗə tuf maashi tuf maashi mbɨɗi hɨɗau tuf maashi mbɨɗi gbək tuf maashi mbɨɗi mɨɗfəng tuf maashi mbɨɗi fwaɗ tuf maashi mbɨɗi tuf tuf maashi mbɨɗi kwah tuf maashi mbɨɗi mɨskaata tuf maashi mbɨɗi fwahfwahɗɨ tuf maashi mbɨɗi taambiɗə kwah maashi kwah maashi mbɨɗi hiɗə Kwah maashi mbɨɗi gbək kwah maashi mbɨɗi mɨɗəng kwah maashi mbɨɗi fwaɗ kwah maashi mbɨɗi tuf kwah maashi mbɨɗi kwah kwah maashi mbɨɗi mɨskaata kwah maashi mbɨɗi fwahfwahɗɨ kwah maashi mbɨɗi taambiɗə mɨskata maashashi mɨskata maashashi mbɨɗi hiɗə mɨskata maashashi mbɨɗi gbək mɨskata maashashi mbɨɗi mɨɗfəng mɨskata maashashi mbɨɗi fwaɗ mɨskata maashashi mbɨɗi tuf mɨskata maashashi mbɨɗi kwah mɨskata maashashi mbɨɗi mɨskaata mɨskata maashashi mbɨɗi fwahfwahɗə mɨskata maashashi mbɨɗi taambiɗə fwah fwahɗə maashi fwah fwahɗə maashi mbɨɗi hiɗə fwah fwahɗə maashi mbɨɗi gbək fwah fwahɗə maashi mbɨɗi mɨɗfəng fwah fwahɗə maashi mbɨɗi fwaɗ fwah fwahɗə maashi mbɨɗi tuf fwah fwahɗə maashi mbɨɗi kwah fwah fwahɗə maashi mbɨɗi mɨskaata fwah fwahɗə maashi mbɨɗi fwah fwahɗə fwah fwahɗə maashi mbɨɗi taambiɗə taambiɗə maashi taambiɗə maashi mbɨɗi hɨɗə taambiɗə maashi mbɨɗi gbək taambiɗə maashi mbɨɗi mɨɗfəng taambiɗə maashi mbɨɗi fwaɗ taambiɗə maashi mbɨɗi tuf taambiɗə maashi mbɨɗi kwah taambiɗə maashi mbɨɗi mɨskaata taambiɗə maashi mbɨɗi fwahfwahɗə taambiɗə maashi mbɨɗi taambiɗə haaru.